د ویښتو وچوونکي، د لاندې ویښتانو د وچولو پخاطر باندې په داخل کې یو پکه یې لري او یو کویل لري څې هغه ځه هغه کویل ګرمه هوا او بیا د پکې په واسطه بیرون دا هوا، بیرون ته پاشل کیږي او دغه تودوخه باعث د دې کیږي چه ويښتان وچ کړي او په سرعت باندې البته نظر عادي حالت ته.